Pos yo me quitava dela cena porque es mejol de no comel mu empachosu enantis de dil-ti pala cama. No sé cómu peru paquí la genti á diu cogiendu la costumbri de cenal más i almorçal menus. Quiciás que sea pola tontuna dela fachenda de parecel que tienis perras i que si no comías es qu'eras probi peru, güenu, pahi qu'a pocu a pocu se mos está quitandu la tontuna essa.